Ngjyra e bardhë osht ngjyrë e bukur, e paqes edhe e mirësisë. E bardha m’kujton menihere atë zogun e paqes që fluturon po edhe mi kujton darsmat, fustanat e dasmave, fustanat e nuseve. Osht koha edhe dita ma e lumtun e shumë femnave edhe kta e lidhi me ngjyrën e bardhë.